Ny <hesitation> tena mahasamihafa ny saka sy ny alika aloha voalohany indrindra dia ny habeny. Izany hoe ny saka kely kokoa fa ny alika lehibe foana. Saingy na kely ary ny saka an, dia ny saka tena masiaka. Masiaka ny saka, na amin'ny alika ary izy dia masiaka <hesitation> sady mandrangotra tena ma- ma- mandrovitra mihitsy izany ny rangotrany rehefa voarangotra. <hesitation> Ny alika indray an, manaikitra. Ny saka aloha tsy dia manaikitra firy. <hesitation> Ankoatr'izay an, <hesitation> ny saka matoritory fa tsy dia tena be pelipelika ohatran'ny alika. Ny alika an, tia milalao be, tia mihazakazaka, tia <hesitation> tia manadala olombelona sy ohatran'izany fa, ny saka izany tsy dia manao an'izay zavatra izay fa <hesitation> tia mitsitokatokana.